Sikat gigi sikat gigi ma utana epea la au pake pehihi'e pepsoden ria ya lana pakea sikat gigi ma ta bisa rea papiami ria sikat gigi sa musti masa. masalaku ma sikat gigi ha laku masala. masala laku mana odol ha ba. baru bisa papake tapi kalu pape ami sarae isa tai bisa musi masa. masala ku manahan pa ami sikat gigi ma palami asu soe subuh pea ami sikat miri'a pea adi wata musti ami apea ami sikat ngiri'a adi masa mi tepea musti ami sikat ngiria laku odol ma ha pea barang mi dado pea adipitu nama keduke musti amilan tudo ma musti am sikat ngiri yao mendadosa sabong baru amintudo pea subu. subu ami hanoma musti ami sikat ngiri'a sikat ngiria pe ima baru amia minum te. te pea ma. adi wata ma samsikat ngiria ya keduke hapea ami sikat ngiri'a pea adi masa keduke amiu amia lako mi rihi mium te pea ami sikat ngiri'a. sikat ngiri'a adi masa namama laku niko rii'e odol nikome hape lakpea.